اه اول حاجة كي نبدا نتعرف معنا على الجيران ونشاركو مناسباتهم، الاجتماعية سواء افراح او حالات وفاة ونزور كانو فيه مريض، اه بعدين نوفى عالدائرة شوية ونمشي للاماكن العامة اللي فالمدينة. للمقاهي والمكتبات، وبهيكة اه نتعرف على ناس عند اهتماماتي في هالبلد